Ngemka kangama saa kumi na ivili. kangama ngakya uji wa mwana rikoni. ngamwa ngamsambya akarera ngo akanuji akaenda shule. akamaenda shule soso ngaanza yoye saa kulya mburu. ngasa kulya nguku. ngasa kulya umbe. ngaheiya vungusha ngama nganeruwa hokiye duka cha kwangamema ngaka hoo nduwa foo kangaenda riulunda ngaasingi mnduka hangaenda ngamemaifuma hoktoule iksahika inya kangama ngamuanda wingi akaenda shule akashaenda izo wingi na wengine uya ukakoyaute ngili kiakchakwa kwaya rikoni. ikashika saa sita kwaya wana wakalya tukamaima ngawia endelea na kazi za kwa kwaya. ngeenda ngatematema doko ngahiyahiya fungusha. ikashika saa kenda. ngeenda miahou baberini kokukwa mpaka ikashika saa sovanduviasya kama ni saa ivili au saa isatu ngoto ngauya ngashelala.